Bu sabzavotlarni qanday va qayerda saqlashga bog'liq. Bilamizki sabzavotlar istemol qilish uchun ularni judayam yaxshi va quruq holatda saqlash kerak. Chunki agar namlik bo'lsa bu sabzavotlarni chirishiga va ularni istemolga yaroqli bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun sabzavotlarni istemol qilish uchun salqin quruq va qorong'i joyda saqlash kerak.